बैसाख महिना नयाँ बर्षको सुरुवात हय । बैसाखमे खास करके घामु जाधा हुईजात हय । और जे बेरा <hesitation> रुख बरिख फिर अपनो <hesitation> नयाँ अनुहार कहनपणो नयाँ पालुवा <hesitation> आजात हयं । नयाँ नयाँ विनमे <hesitation> पत्ता उल्हत हयं जा बेरा बसन्त ऋतु फिर कहत हयं । <hesitation> जा बेरा गर्मि <hesitation> बढ्जात हय ।